سب وے عوامی ٹرین لے سسٹم، جو شہری اتے اُپ نگری خطّہاں وچ وڈّی گنتی وچ یاتریاں نوں لے جان لئی ورتیا جاندا اے۔ سب وے عام طور تے شہر دیاں گلیاں ہیٹھاں بنائے جاندے نیں۔ سب وے عام طور تے سڑکاں دے پیومنٹ تھلے ٹنلّاں وچ تیز یاترا دی وی سہولت دیندا اے۔ سب وے اک سہولت مند تے آرتھک یاترا دا سادھن اے۔